أنا بالفعل أؤمن بتلك لأشياء لكنني أؤمن دائما وأعرف أنها لا تضر ولا تنفع ولا ينفعك شيء أو يضرك شيء إلا بشيء كتب لك أو شيء كتب عليك من قبل الله عز وجل، لذلك لا أهب ولا أخاف شيئا، ويوجد هنا أناس يؤمنون بهم وأناس لا يؤمنون بهم.